Untuk nilai kehidupan manusia tik ya kita tuh harus ya saling bantulah oke punya tetangga kalau ada kesusahan kan bantu bisa bersosialisasi atau punya perikemanusiaan kek aku kan tinggal di asrama pasti banyak sosialisasi banyak nemu planet-plangai orang dia sama tuh yang kadang baik kadang jelek macam-macam perilaku baik dan lagian kan sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain ya nilai sebagai manusia itulah kayak membantu sesama kalau ada yang susah gitu bantu kayak gitu pula orang lain kalau gitu susah pasti dibantu juga tapi selagi kita sebelumnya pernah bantu juga tahu balas budi juga soalnya ada beberapa tu yang kayak gitu soalnya kalau gitu baik sama orang pasti sampai kapanpun tuh orang tuh selalu ingat sama kita apa yang kita lakukan dengan dia mau baik mau buruk pasti selalu diingat sama orang tu Sosialisasi baik sama orang saling bantu peduli dengan orang sekitar kita ndak acuh bae kadang tuh banyak yang kalau udah kaya lupo jadi diri jadi ngelihat orang tuh rendah nian padahal sebelum dia jadi orang seperti itu ndak pernah ngaso bae kalau dia nggak pernah macam tuh jadi ya gimana pun keadaan gitu tuh harus mau kayo mau miskin atau apa tuh tetap saling bantu dan rendah hati lah